कोई भी काम के होखे के संभावना पर बिश्वास करल, उमीद कहावे छे। उमीद एगो अहसास या होसलो के जैसन होखे छे। एकर कोई रूप रंग नाई होखे छे। लेकिन हर आदमी एके सहारे जिन्दा रहे छे। उमीद सब्द में निष्चेता झल कही छे। उमीद पर दुनिया कायम छे। के कोई भी इनसान के जरुवत से ज़्यादा उमीद करन आपन लिया आपन खातेर गलत हो कही छे।